खासुटाने को तो कहीचे भाई, गणा परकारा खासुटाने तो आवेच। पर कहीचे कुछ अच्छा रहेथ न कुछ ठीक ठाक रहेथ। ज़े कही लोग बाई आज क्या नया नया खासुटाने की तरीका चल रहेथ। परकार रहेथ भाई, लोफर जो रहेथ अपना साधी वियाव में पेनेज, अपना गुर्टा, बजामा ने के निचे अपना लोफर पेने लेवाएँज, ने कहा अपना टी सेट पेन, टी सेट पेनाएंज, तो अपना निचे स्नीकर पेने लेवाएँज। परकार रहेथ भाई, लोफर जो रहेथ अपना साधी वियाव में पेने लेवाएँज, ने कहा अपना टी सेट पेन, तो अपना टी सेट पेन, तो अपना टी सेट पेन, तो अपना टी सेट पेन, तो अपना टी सेट पेन, तो अपना टी सेट पेन, तो अपना टी सेट पेन।